Naré zarten rnía ní runzaca tïé zat´budy, ni rgyíee xira nii ah, per nyía nuga zarten ró, zarten bichí, bel inyíën zarten bichí áh xigazí ni gun´zacu baldi ba zarten ró áh bal xi iquinyrucu, gula broorú-broorú ni <hesitation> este ni che ni gainí, nuzá ztora nchaáh, caserol, ra ní rac´zac´za, rzoob, <hesitation> rzoob tïé chib, rzoob tïé ndai gyíedy, rac´cald rac´, perní ztïé cwa-ztïé cwa chaáh niba.